लाइट बल्ब जु ची उ बिजली मदद से हमते लाइट दयोन्दू जब करंट बल्ब मा फ्लो वोंदु वेगा बाद हम वेपर बिजली देखम सखदा छिन।